Eka, gny oron'ny elephants iny, lava manko raha iny. Iny zany ataony fangalà ravin-kazo. Lafa i mihina <hesitation> ravy hità iny, iny ny fangalany azy la ampiliriny amy vavany ao. Lafa i koa minon-drano, iny koa ro angalany rano iny la iny ampilira anazy amy vavany io ao.